אלא ר'געת חמסין עאם ללווארא ג'אני נסתעמל אלפרסה באש נשוף כיפאש کانת אלחייאה דיעל ג'דודי כיפאש ננעס קאנו קיתעמלו בלא טכנולוגיה ולא הוואתף נהאול נותק כל שי פזכרתי אלאלבאס אלמוסיקה אלאכלאת חתי אלעלאקאת בין הנאס נגדר נשארק מעאיהם אפ'כאר בסיטה מן אלמוסטקבל ולקין דון מנג'יר אלתוואזון דיעל אלזמן אלאהמ ניעיש אלאלח'ד'ה ונפהם כיפאש کانת אלבסاطة כתע'ל אלנאס פרחאנין דימה.